Ten̈a misy anjara asa fanjakan̈a ny <hesitation> fifehezan̈a fitondraten̈any manokan̈a karà ôhatra ziô ohatran'ny fifohana jamàla ndraiky raha jiàby iren̈y.